अगर कछ लोग ए मानेले कि ओट दूध और सोया दूध के दूध नाहीं कहेक चाही काहेकि ऊ जानवरन से नाहीं मिले ला। ते ऊ लोग अपने जगही पे सही हो सकेले, लेकिन अगर केहु ओके दूध मानल चाहे ते ओहू के गलत नाहीं कहल जा सकेला। काहेकि चाहे जानवरन से मिले वाला दूध ओ चाहे ओट या सोया दूध ई कुल के सेवन माने खातिर फायदेमंद होला। अगर इनसे मिले वाले लाभ के बारे में सोचल जा तब फिर इनके दूध मानल या न मानल काउनो मायने नाहीं रखी।